Ngelia kitungu chakwa ngachi kaanga chikawa na rangi chava rangi kidoko ngamdo, ngaika fo mringa kiasi cho ngalolia kola ni mshele bora nimu kaeka mninga mabora iwi, basi mno kameshemka kametokota ngaika vum mshele wakwa basi ngakora ubwabwa wakua tayari ngelela